די ראלע וואס אמביציע שפילט אין א מענטש'ס הצלחה איז אז א מענטש דארף א אמביציע, א- א דרייוו צו קענען אנקומען צו הצלחה. סאו ווען א מענטש האט א גוטע אמביציע גייט אים עס פירן צו אסאך הצלחה, ס'גייט אים גיבן די כח אנצוקומען.